aa wayang si paling wei laan eek nal yalah aa wayang aaa lun masei madei papah dut maweng, keadaan lem aweng aaa ku'dut nan lun aro' awit nap awit mai bi'lei, nah wayang nok wei' la'an eek nal nal aa lem tibi.

Kai seu' ek non paceng tehnologi nok si wei' wan ek untuk maceng lun ek adalah ek sebagai goro' ek nau laptop adalah si anok wei', adalah teknologi yang wei untuk maceng ek hnong nah parap aro' ek belajal lebih lo' lagi.

Amai mlun lem kampung adieu ngai, wik laan amai hgoi hgoi mei laot, dei tah amai wik arok sii anok pahat pahat

Nyein sii anok eek wei' laan nal adalah eek wei' laan nyein bola tampar, eek wei' laan nyein badminton, eek wei' laan nyein alat muisik ku'dut piano, nyein gitar.. nah nok on eek wei' laan nyein, wei' laan nal, lun nal nyein

Sik nan eek weik laan toyang eek abin yeh selalu tolong eek ngan madei arai, kai arai salak arok sik anok pah on yeh madei arai. Nah weik laan eek wan toyang nonoh

Aaa nan nan tak bongma wan bajet nok belaben ai, hnong mup ligit ai pah. Kai arai mai laot yah nan, nan ipf arai nah lah yah si bajet yang arai mup utk aro' yah pelaben ai. Kai Nan Nan non non hal tau, an arai keluar nah pah, nonoh lah yah

telepon bimbit nah wei nan arai emeu telep.. rang amai si' brul.

kai wayang si' wei' la'an eek ai, atol tb si wei' e la'an eek nal ai, eek wei' laan nal cerita korea, cerita thailand, wei' pi pi noknah, wei' laan eek nal yah hnung lok pengajaran erai deh wan arai kai arai nal yah <noise>

Lem eek ciek alam, Wei laan eek nyien sape’ nah. Nan eek en suk Taman eek arok Si sape’wan eek.

Nai plu lak pi, alam aa masa ek cik alam, ek nal am Miri nai papah maju. Noi maju pipi yah, lo' pi-pi perubahan yah, lo lo nah teknologi si wei' ai lo' nah pembangunan si rah-rah ai, si makin modern ai, am yah ol Pisen pi.

Kai lun rah si brung dong lem negara ek ai, lok deh, lok deh mei gorok, lok deh mei jadi YB, abei am ek lek adin deh, sii' adin yang ek lek oo Ose adin yeh, yeh neh sii' YB erat lem bangsa amai si erat lem a'toul amai

Pilan ek kai ek lak cuti ai, ek wei laan mai papu kawan ek nok alam dei

Lem hnau ek wei ayo tah arai pakai talian lem telefon nah pakai aro sin lem bank.

pa'au awit ngan bunga aa weik deu

Telephone am prap mrai arai fokus arok kerja arai, lok masa arai madei nal anok lem yah. Mabel tam.

Eek lepat wan anak eek, kai deh rah chak tau, eek senang nal deh kai deh wan kerja nok weik.

We’ik laan e’ik langoi. Abin enyau pipi e’ik am langoi lem pe’ik

Internet lang-lang wei yah bagi(wan) arai tabei, sebab(abin) arai lok terima(alak) berita(burung) terkini(nok breu) nok lak an parab arai terima(alak).Pi nah hok lok nok et-et ai ,kadang2x(kai si ai) lok lun send(mrai) scammer nok send(mrai) barang nok et-et ai pah hok. Nah nan anak terpengaruh(lak katap/maya) masa (parab)sekarang (nnoi) nai

aa non sik yang ek lak nan ai kai nteu siu anak ek ek lak aa ligit lok ek lak mei melancong ek lak mei Korea ngai mei malan malan aweng lun ngai mei aa United Kingdom ngai hnung ek lak nyen salji lak arok aa macam macam

Wei aa ayo' tah arai patau mrue' seu' dei tah arai le' arai bersih dan wei nah le' arai aro' si' anok an arai ai.

Mlei aa mrai ligit nan arai alak noknan.

um Teknologi sik parap mapu' ngan tau lem ayo padei ai ada lah sik anok weik ai um telefon nai yeh ngan um laptop nai. parap yeh mup lok pipi maklumat larap yeh on arok ayo' ayo' madei

Am nan nok tusah deh aro anok wei lem biweng amai

Panet siu ek wei laan nyer radio pasal lun mlun lem Aweng adiu ngai

meinot lem ayok aa meinot lem ayok lun lem lun wan tanak nei

nan, acara sik nan erau aa sik nan dongtak bongma' ek ai, aa biasanya krismas. krismas yah weik pi pi la'an ek krismas hnung lok pi pi lun arai lok pi pi toyang ek arai lok pi pi sanet ek arai, perau perau amai, erau erau amai, aa hmung hmung amai

Aal, awit, manok, kuq, bebek

Ek rah yah kai ek papu ngan aren ek, abin amai adiu rang.jarang amai papu

Si wei' laan ek ngan toyang ek ai, aaa si toyang wei' ek ai, wei' deh am deh leman ngan ek, wei' deh belaja'-belaja' ek man, wei' deh belaja'- belaja' ek mai nal wayang, aa engkan-engkan wei' sawaideh, aa nonohlah yah

Maria ngaen Yusup

lem mlun lun nnoi, am yah pahat ngan lun lun nok alam dei wei' ayo' tah lun nok nnoi dei

Aro seuu' arai pelino'

An nyer wei-wei dei tah arai minot yah

lem lun lun noi eek wei' laan maya' nok on lun aro' nok breu, eek mai maya' deh

Gonah sin ai nan arai aaa mlei anok, mak perlu..lem idung arai lak

Amei emlun lem aweng adieu am amei arok anok nok on lun pahat lun lem aweng sik lun enoi ai

Am arai njeu abin kan hluong arai la’ nonoh hran

eek lak lek, non nok eek blajar nah, ngan pe'eu pe'eu, abin eek lak paham ngan wei' wei'

Eek wei laan nguui ngan si’ luen aroq si’ nok dei, dei tah eek wei yat

Naan hfang nok lo' yaeu mung lun rang ek, selalu yah ku', ku'ngau, aa manok, al, bebek, lo' yah, lo' yaeu deh, nan seweng yaeu pakai deh jaga ma' nan seweng yaeu pakai deh man.

Eek wei laan atool wayang aa.. nok aroq eek nnal ko’ duet…ko’ duet anak-anak nok nyien lem kebin bunga’